Соли дуҳазору нуздаҳ барои ман соли фаромӯшнашаванда буд. Дар ҳамин сол писарчаи ман ба дунё омад. Ин рӯйдод хурсандӣ ва меҳру муҳаббати зиёд ба ҳаёт ворид кард. Ҳамаи аҳли оила бо шавқу шодмонӣ ӯро пешвоз гирифтанд. Аз ҳамон вақт инҷониб, ҳар рӯзи зиндагӣ бо табассум ва шукр мегузарад.